Essu sí que es cosa mala. Una granizá nel momentu justu mos puei faratal la trebajera de tol añu i lo malu es que no se puei hazel ná porque paquí tapocu no es que sean mu corrientis antocis pos tapocu no mos trai cuenta de ponel perras pa protegel los arvus peru assín estamus, siempri guipandu pal cielu, peru no pa piíl sino que paque no mos eschanguin el baili, que ya bastanti tenemus cono que tenemus de continu.